﻿Kunaaba engaro zaawe kurola zaaba nyonjo, nooba oyine kukwaata amaizi oba mukapiira, mukadomola oba mukintu kyoona, okakwaata, hati aho noreeta sabuuni yaawe ey'amaizi rundi eyensano rundi enu eyabuli kiro eyitukozesa kwojya <hesitation> engoye, nokwaata esabuuni nogiteeka mungaro, noyekuuta kurungi hati aho noreeta amaizi gaawe, noyejubura nonaaba kurungi noroorra kimu nti esabuuni yahwa mungaro, hati aho engaro zaawe niziba zeezere.